Breta hefur óskað eftir því að útgöngu þeirra úr e s b verði frestað um þrjá mánuði leiðtogi stjórnarandstöðunnar segir að fullkomin

ríki í Bretlandi þrennum kjaraviðræðum hefur verið slitið á jafnmörgum dögum hjá ríkissáttasemjara formaður Landssambands íslenskra verslunarmanna hætti í dag hann telur að hægt hefði verið að ná samningum án átaka mikil fjölgun farþega á Keflavíkurflugvelli hefur raskað

í Evrópu segir framkvæmdastjóri Evrópudeildar alþjóðasamtaka flugvalla erfiðleikar og óvissa í flugheiminum sé tímabundin finnska ríkisstjórnin kolfellur í kosningum í næsta mánuði samkvæmt nýrri skoðanakönnun búist er við að sósíaldemókratar vinni sigur en

leiðtogar stærstu flokka búa sig undir flóknar stjórnarmyndunarviðræður safn tileinkað svissneska er í bígerð á Seyðisfirði gott kvöld forsætisráðherra Bretlands óskaði formlega eftir því í dag að fresta útgöngu Breta úr Evrópusambandinu um þrjá mánuði til þrítugasta júní sambandið hefur tekið vel í beiðnina með því skilyrði að breska þingið samþykki samning

bætti því við að hún ráðgerði að leggja Brexit samninginn fyrir breska þingið í þriðja sinn en þingið

hún segir þetta lokatilraun sína til þess að ganga úr e s b með samning

þessi síðasta setning

er einmitt staðreyndin sem hefur pirrað ráðamenn í Brussel mest og þeir hafa

komi til Brussel á morgun með ekkert annað í farteskinu en beiðni um að fresta útgöngu Bretlands forseti framkvæmdastjórnar e s b brást við erindi þrátt fyrir jákvæð viðbrögð kemur fyrst í ljós á morgun hvort leiðtogar hinna tuttugu og sjö ríkja sambandsins samþykkja allir sem einn að fresta útgöngu Breta setji eitt ríki sig upp á móti því hverfa Bretar úr Evrópusambandinu án samnings í næstu viku utanríkisráðherra Frakka var til að mynda fastur fyrir á franska þinginu í dag og gaf í skyn að Frakkar kynnu að greiða atkvæði gegn frestun b b c var að tilkynna fyrir nokkrum mínútum að

formaður Landssambands íslenskra verslunarmanna er ósammála v r um að til átaka þurfi að koma í kjaraviðræðum LÍV og atvinnurekendur hafi verið langt komnir með kjarasamning formaður v r segir að sá samningur sé

óásættanlegur viðræðuslit Landssambands íslenskra verslunarmanna eru þau þriðju á þremur dögum á undan þeim slitu Starfsgreinasambandið og iðnaðarmenn viðræðum undir samninga falla um sex þúsund félagar sem ekki eru í v r félagsmenn v r eru víða um landið og um níutíu prósent allra félaga í landssambandinu Guðbrandur Einarsson ákvað að víkja sem formaður sambandsins í dag vegna þess menn voru komnir ansi langt hér í að gera kjarasamning en það voru hér aðilar sem komu í raun og veru veg fyrir það að menn héldu áfram viðræðum forsvarsmenn v r eru ekki sammála mér í þessu settuð þið Guðbrandi stólinn fyrir dyrnar alls ekki alls ekki þetta er einfaldlega hans ákvörðun ég er ekki sammála því að landssambandið hafi verið eitt allra félaga nálægt því að landa kjarasamningi

launatöflum okkar mér fannst það geta orðið til þess að við gætum landað ágætis kjarasamningi án átaka nú hljóta þetta að vera sambærileg tilboð sem s a er

fram til þeirra og svo ykkar já miðað við þau tilboð sem leggja á borðinu hjá

handa meginþorra okkar félagsmanna get ég ekki talið að það sé ásættanlegur samningur eða samningur sem við erum tilbúin

að leggja fyrir okkar félagsmenn Guðbrandur hefur setið í stjórn LÍV í tvo áratugi hann afþakkaði starf hjá v r ég ætla að standa með sjálfum mér í þessu ég ætla ekki að selja sannfæringu mína fyrir einhverja stóla Ragnar Þór tekur nú við formennsku sem fer í samflot með v r í kjaraviðræðum ásamt Eflingu verkalýðsfélögum Akraness og Grindavíkur og nú Framsýnar á Húsavík sem afturkallaði

sitt frá Starfsgreinasambandinu í gær fyrstu

v r og Eflingar hefjast að óbreyttu á miðnætti aðfaranótt föstudags en félögin fjögur hafa verið boðuð á fund ríkissáttasemjara og Samtaka atvinnulífsins á morgun góður árangur á Keflavíkurflugvelli hefur aukið á samkeppni milli flugvalla í heiminum undanfarin ár þetta er mat framkvæmdastjóra

Evrópudeildar alþjóðasamtaka flugvalla hann fullyrðir að farþegafjöldi í Evrópu tvöfaldist á næstu tuttugu árum aðlögun eða dauði var yfirskrift ráðstefnu Evrópudeildar alþjóðasamtaka flugvalla sem haldin var í Hörpu í dag og í gær á ráðstefnunni voru fjögur hundruð fulltrúar allra stærstu flugvalla í Evrópu og á meðal umræðuefna voru breytingar á tekjuöflun þeirra í erindi sínu sýndi framkvæmdastjóri

samtakanna lista yfir þá flugvelli í Evrópu sem vaxið hafa hraðast undanfarin ár en þar trónir Keflavíkurflugvöllur á toppnum

segir að stærsta verkefnið

sem Keflavíkurflugvöllur stendur frammi fyrir sé að takast á við enn frekari fjölgun farþega mjög óvenjuleg staða er uppi í finnskum stjórnmálum því þar er nú aðeins starfsstjórn eftir að ríkisstjórnarsamstarfi var slitið í byrjun mánaðarins Finnar ganga að kjörborðinu

mánuð og mikil spenna er um hvaða flokkar komast til valda og hvort forsætisráðherra heldur sæti sínu Bjarni Pétur Jónsson fréttamaður er í Helsinki og þar er ekki búist við

að ríkisstjórnin haldi velli

það eru margir á því að þetta hafi margir á því að þetta hafi

Finnar unnu stórsigur innflytjendamál verða eitt af helstu kosningamálunum

hefði óskað sér sannir Finnar unnu stórsigur í kosningunum tvö þúsund og fimmtán einkum vegna innflytjendastefnu flokksins en þá streymdu hópar innflytjenda til Evrópu staða sem hefur gjörbreyst en þessi hópur er mjög áberandi í umræðunni hér sannir Finnar skiptust í tvær fylkingar bláu framtíðina sem

búist er við að bláir hverfi af þingi en fær líklega góða kosningu og gæti haft mikil áhrif á það hvernig það gengur að mynda nýja ríkisstjórn rétt eins og gerðu handan Eystrasaltsins jussi segir að innflytjendamálin verði alltaf eitt af stóru málunum þó flestir hinna flokkanna vilji koma loftslags og heilbrigðismálunum á dagskrá

var kjörinn á Evrópuþingið fyrir hönd síns flokks og hann er hluti bandalags sem voru mjög andsnúnir Evrópusambandinu en eftir tilkomu öflugra

á Ítalíu og Ungverjalandi telja þeir sig geta breytt Evrópusambandinu innan frá sem sé mun hagstæðari kostur en að vera utan þess

segir áfellisdóm Mannréttindadómstóls Evrópu hafa komið sér á óvart hann hefur áhyggjur af sjálfstæði og trúverðugleika Landsréttar færri komust að en vildu á málstofu lagadeildar Háskóla Íslands um dóm Mannréttindadómstólsins vegna skipunar dómara í Landsrétt sem féll í síðustu viku þar var farið yfir eftirmál dómsins og hvaða áhrif hann gæti haft á íslenskt réttarkerfi sér í lagi

stöðu dómara við Landsrétt og hvort áfrýja ætti dóminum til efri deildar Mannréttindadómstólsins Davíð Þór Björgvinsson varaforseti Landsréttar veitti ríkislögmanni lögfræðiráðgjöf í málinu hann var áður dómari hjá Mannréttindadómstólnum hann segir dóminn hafa komið sér á óvart þá hafði ég nú aðallega í huga

Hæstiréttur hafði kveðið upp þann dóm að þessir annmarkar á málsmeðferð í aðdraganda skipunar

dómara hefðu ekki þau áhrif á að þessir dómarar færu ekki með dómsvald ég bjóst við því að þessi rök Hæstaréttar yrðu tekin góð og gild Davíð segir ljóst að dómaranna hafi beitt mikilli

þetta sé ekki í fyrsta skipti sem Mannréttindadómstóllinn kveði upp dóm sem sé erfitt fyrir aðildarríki að framfylgja vegna pólitískra aðstæðna við eigum alveg að geta haldið þessu gangandi ég veit ekki hversu lengi en í einhvern tíma ellefu en það er auðvitað alveg ljóst að það verður að fá liðsauka áður en langt um líður til þess að skilvirkni dómstólsins beri ekki skaðann af þessu en hefurðu ekkert áhyggjur af sjálfstæði eða trúverðugleika

dómstólsins eftir allt þetta mál að sjálfsögðu hef ég það telur málið ekki lagalega flókið heldur sé það pólitíkin sem flækist fyrir það tel ég alveg tvímælalaust þetta er ekki nema bara ja ég ætla ekki að gera lítið úr hinum lögfræðilegum álitaefnum en stærsti vandinn er pólitískur frá sjónarhóli Landsréttar eins og ég sé það er brýnast að við getum starfað af fullum krafti á öllum fjórum ventlum veturinn bankaði á dyrnar hjá Vestfirðingum í nótt og

hefur látið finna fyrir sér í dag með hvassviðri og dimmum éljum fjallshlíðar og götur sem voru auðar í gær eru komnar undir snjó og ekki er ferðaveður á fjallvegum ferðum Strætós á milli Ísafjarðar Flateyrar og Þingeyrar var aflýst og þá varar lögreglan við því að snjóflóðahætta geti skapast í Súðavíkurhlíð með kvöldinu Halla Ólafsdóttir

er á Flateyri það hefur ekki verið neinn vetur vetur hjá ykkur fyrir vestan og svo bætist við lágur loftþrýstingur

já við gáfum út tilkynningu og

við gáfum út tilkynningu og

að spá í voru

Seyðfirðingar ætla að stofna sérstakt safn til sem bjó á staðnum um tíma safnið verður í yfir hundrað ára gömlu

sem nú er verið að gera upp og glæða lífi í Herðubreið á Seyðisfirði er fólk saman komið og fyrirhugaðar sýningar á verkum hans í bænum sýnd er heimildamynd um listamanninn sem vann í anda konkret

flutti til Íslands árið nítján hundruð fimmtíu og sjö og hafði mikil áhrif meðal annars á hópinn tilkynnt var um um sérstakt safn með verkum

hafa gefið vilyrði um að vera okkur innan handar um að fá fá verk við stundum ákveðna rannsóknarvinnu og reynum að setja upp svona vandaðar sýningar sem fjalla um þennan merka listamann

af og til að nokkuð stíft síðustu árin hann dvaldi mikið í húsi hér sem hann átti hérna á meðan hann lifði hér á Seyðisfirði þykir með merkari myndlistarmönnum Evrópu eftir seinna stríð hann hóf ferilinn sem grafíklistamaður en færði sig yfir í efnivið sem hrörnar fljótt svo sem mat og skít ýmiss konar hann varð upptekinn af

og hvernig allt breytist og lét meðal annars ljósmynda öll hús á Seyðisfirði með sjö ára millibili ástand þeirra á tveimur tímum

eru sagðar hafa markað þáttaskil þær voru á sýnum tíma sýndar í einu af hinum niðurníddu húsum

byggði árið átján hundruð áttatíu og eitt fyrir hundrað þrjátíu og átta árum safnið til húsa og á

þessu ári verða þar svokallaðar

einnig sýning um endurgerð húsa og mikilvægi fyrir menninguna unnið er að því að gera upp við ætlum að fylla það af lífi og næra það með gleði mannsins og menningu dafna og lifa með okkur fyrirhugaðar breytingar á þeim

er með íþróttir kvöldsins tveir dagar eru þar til íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Andorra í fyrsta leik undankeppni EM tvö þúsund og tuttugu framherjinn Björn Bergmann Sigurðarson dró sig úr leikmannahópnum í morgun vegna meiðsla Jón Þór Hauksson þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta hvílir reynslubolta landsliðsins í næstu æfingaleikjum liðsins

mætir Suður Kóreu í apríl og við heyrum hljóðið í íslenska hópnum á heimsleikum special

í Abú Dabí og Dúbaí leikunum lýkur á morgun

forsætisráðherra Breta hefur óskað eftir því að útgöngu þeirra úr e s b verði frestað um þrjá mánuði leiðtogi stjórnarandstöðunnar segir að fullkomin

ríki í Bretlandi þrennum kjaraviðræðum hefur verið slitið á jafnmörgum dögum hjá ríkissáttasemjara formaður Landssambands íslenskra verslunarmanna hætti í dag hann telur að hægt hefði verið að ná samningum án átaka mikil fjölgun farþega á Keflavíkurflugvelli hefur raskað

erfiðleikar og

óvissa í flugheiminum sé tímabundin finnska ríkisstjórnin kolfellur í kosningum í næsta mánuði samkvæmt nýrri skoðanakönnun búist er við sósíaldemókratar vinni sigur en leiðtogar stærstu flokka búa sig undir flóknar stjórnarmyndunarviðræður þessum fréttatíma er lokið við verðum hér aftur í sjónvarpi tíu í kvöld og í útvarpinu flytur geta sótt nýjar fréttir á punktur is allan sólarhringinn sæl að sinni